اكيد اكو فرق كثيغ بين الثقة والايمان الايمان يشير إلى الاعتقاد بشي ما حتى بغياب الدليل أو البرهان. اما الثقة تشير إلى الاعتماد على شخص أو شي بناءا على تجارب سابقة أو معلومات معروفة